هلّأ نحن كا بشر كلّياتنا بي حاجة إنّو يكون عنّا أصدقاء هلّأ الأقرباء أكيد حا يكون موجودين بس كلّياتنا منفضّل إنّو يكون عنّا أصدقاء مُقرّبين أو أقرباء بي كونو أصدقاء لا إلنا مُقرّبين منحكيلُن أسرارنا، <hesitation> منحكيلُن شو منعمل بي يومنا، منشكيلُن، بي شاركونا فرحنا، بي شاركونا همنا، زعلنا، كلّياتنا بي حاجة الصّديق أو القريب هلّأ في ناس بتفضّل يكون عندا أقرباء أو أصدقاء وفي ناس بتفضّل لأ هلّأ الّي بي فضّل يكونو عندا أصدقاء بكونو متوفّرلُن هيدول الأصدقاء يلّي بي كونو مُهميّن بي- بحياتُن لأنّو بي ساعدون، في ناس ما بتئدر تعيش بلا الرّفئة يروحو يتسوّئو ش سوا، يروحو يحضرو movie سوا، يجو لا عند بعض، يزورو بعض، يكونو بي- م- بي مُناسبات بعض، يساندو بعض، وفي الّي ما عندو أصدقاء مُمكن كمان حدا من الأقرباء كمان يكون حدا من جيلٌ من عمرُن يكون إيه في عندو حدا رفيئو كتير بس دايماً- دايماً لازم ناخُد بي- إعتب- بي عين الأعتبار في عنّا أصدقاء مُمكن يخونونا، مُمكن يكونو بي غارو منّنا، مُمكن ما يكونو بي حبّولنا الخير. فا كل واحد هوّ و شخصيته. في ناس بتتئبّل يكون عندا حدا مُقرّب منّا أو أصدقاء في ناس لأ، في ناس مُمكن ما بتئدر تدخل لا بيوتا أصدقائها. بتكون مسلاً بنات نسوان متزوجة مسلاً ما بتئدر تفوّت رفِئتا لأنّو بتكون ما واسئة من رفِئتا بركي حطّت عينا على زوجا، بركي خانتا يوماً ما <hesitation> وكتير بي صير في حكي أفى الضّهر تطئيئ براغي وهيك أصص بيعدو بيحكو على بعض من غيرتُن بيحكو على الشّكل. لأن خاصّتاً لمّا الوحدة البنت تشوف هيدي البنت التّانيه رفِئتا أحسن منّا شي طبيعي بدّا تحكي عليا. في ناس بتتئبّل هاشّي وبتضطر إنّو تجامل لا تكفّي حياتا، في ناس لأ ما بتتئبّل هيك شي وبتطلّع هيدي كل الأصص كل الرّفقة من حياتا كرمال ما يكون عندا مشاكل. وهوّ بظُن أريح راس إنّو الواحد ما يكون عندوا رفئه كرمال هيك لا بي خونوا ولا بيحكو عليه ولا بيعملو شي من أفى ضهره.